Daino sawas e ɗuuɗi, e woodi kala ɗum wi’ata Diplodokos, e woodi Stegosauros, e woodi Braclosauros, e woodi Allosauros, e woodi Apatosauros, e woodi Ankilosauros.